Eh! Recenti, recenti, e <hesitation> de Roma moi, de di ora chi deu no pratticu prusu. Seu andada prusu mancu po, po candu s'è coiada netta mia, poitta no ci da fazzu a viaggiai. M'a pottau filla mia, innoi accanta po bi su presepiu viventi. Già m'è pracciu! Ca poitta di fia genti meda innoi in Sardegna, e seu andada cu issa, andada a Bonacartu e <hesitation> a mi por. M'a pottau a cresia innia a Bonaccattu. Eh! Seu stettiu cuntenta ca po s'o. S'etadi chi, ca no pozzu camminai mi seu accontentada. Ah!